مرات لازم يكون الانسان انطوائي ومرات اجتماعي اذا شاف المجتمع عيظرونو وما عيفيدونو بشي يكون منطوي على نفسو ويحافظ على نفسو واذا كان كان المجتمع بل العكس يكون متساهل معانو ويساعدو بل الافكار والشغلات يكون اجتماعي معاهم واطيق يساعد معاهم واطيق يحل مشاكل كثيغة.